اكيد افضل انه اكون عالمة مشهورة، <hesitation> يكفي انه يعني- يكفي سبب اني حكون سويت شي يفيد البشرية، والاجيال من بعدي حتتذكرني حتى لمن اموت، فاكيد دا خيار افضل بالنسبة ليا، وكمان حكون فخورة بنفسي انه انا قدرت انجز واحقق دا الشي.